aja ñaku ñaa vitu ye´e ka´a kara un kuantua ña ñaa kuu sayo nakatye ni ntyi modo ñaa ntasiyo a ntakuna yo a tyi uun takuu uu unta tiempo nta sa ra ñaa ni sioo ña ii itu´n li ni tyana xini ñaku vitu ye´e kara ta ñaka hua un tuntali tatuntaa li kuru tuntaa li ni kana siru ñaku viti kue kue ni kueni kueni ntuu siaa ña kuu ña yuvi kuaña a ntusiaa tuumi yo ra ñaa ra ni kisiaa ñaa ni ntako ña kuu vitu ye´e ka´a yo ra ña ñá ka hua kua uun kuaaña tyaara ñaa ñaku ñaa in ka´a ha´ra ika kunu xaxiyo yavi ka ra tani ntakuna yo ve´e ra kuu ñaka ñaa ni ntuu i ntuu uun numi ka tiu´n katyi ku ku ya in ka´a li kuaxe ña ra ntakunai nira ñaka mismo mia hua ntasi tuera ñatyu ñaka hua ña ni ntuu ntuu va´a viti tyi ntasara nteelu vityi ni sioo tyi ñaa ku ku iva tuuna ituli ka ra ikara ntakunana ye´e yo nakatye ni ta ñaku viti ra uun ñaku viti ra ñaa ñaku ka´a ra ñaa ni ntako ntyi forma sae ntasiyo a ntakuna yo ña nira sa´ra ñatyu ña ko in kusa tyi miitu miyo kuyo intae ña kuu ka´a li ña kuu ntakuna´e